Iyake manuk, yake le diaragai, mubala to marasa duka biasa ke manuk manuk kampong. Apa mase biasa jabanna, kan buda tau biasa na libari jo pasak, manuk kanu manuk potong. Saba biasa to <hesitation> malaimi anunna <hesitation> malaimi bulunna, yake manuk kampong dialaipi bulunna. Ke biasa kan marasa yake manuk kampong saba eh biasa buda kalemukanna. Yake muraiki alai bulunna dipatolloreng dolo wai lassu, mani dipatma tu wai. Sampaina e anu <hesitation> sampaina <hesitation> biasa rede. Rede kalena. Mane dialai dialai tassu, mane di alai mi to bulunna di pebului. Eke mapaccingmi, di sangan to <hesitation> di leto leto mi to, dialai sitambukna, riga rigana, mane di tunu <hesitation> tunu ki sattu supaya to, bulu bulu sepertina mallai. Mane. <hesitation> Ehh ke muraiki ehh garagai batu la dinasu raka, la digoreng raka, eh di tunu raka. Iyamke le digorengi di leto leto si anu bang nu <hesitation> sitengge tengge to supaya merasa. Eh yake li goreng eh yake di ani la di tuni bisa ri di <hesitation> leto leto sibatenggeng, supaya si anu to si buda ke simesaki, dikanden bobo. Kie biasa ke sie ani tau si rumpuni rumpuni tau biasa na tunu supaya marasa to di jejer jejerna anu. <hesitation> Gammi lada. Biasa eh <hesitation> si rumpun rumpun <hesitation> to kawin, tau menerampo.